De Russia que te digu? Pos la verdá es que paquí ain comías que l'izimus russa peru alogu no es russa. Me da que naidi en Estremaúra sabemus qué comin en Russia. Ensalaílla russa no creu que coman porque essu es cosa pa comel fría. I en pensandu del fríu que hazi pallí pos sedrán cosas assín huertis i calientis, comu en tolos sitius assín de pal norti, qu'están tol añu arrezíus.